راح انصحه انو هو يحدد وقت يوميا انو يقري بيهم مثلا من عشرة الى خمستعش دقيقة اي- قبل النوم، او اثناء التنقل مثلا لمن يكوم رايح للشغل، ايي- يفيد من وقته بالقراءة و ايضا- ايي- ممكن يجرب يستفاد من الكتب الصوتية، هذا الشي راح اي- يستفاد من عنده وقت الفراغ، وو اي- و يجرب انو يختار الكتب الصغيرة و المقالات الصغيرة ممكن انو يشجعه على انو هو يتظم وقته دون الضغط عليه.